Një bluzë pambuku fillon me mbledhjen e përpunimin e pambukut nga bimët. Pambuku pastrohet dhe shndërrohet në fije të holla, të cilat më pas thuren për të krijuar pëlhurën. Pëlhura pritet në copa dhe qepet së bashku për të formuar bluzën.